الجبل دايما بيتميز بالصرامة والقوة والتحدي ، البحر بحسه دايما <hesitation> بنلجأله كإنه راحة لإنه صوت الموج هادي بيكون و حلو ف بنروح نستريح فيه ونسترخي ف انا بختار البحر لإنه الحاجة القريبة مني يعني